An karazagna matiera am-pianaragna histoira, filôzofia ô, SVT, français, <hesitation> anglais o, espagnola ah, avy akeo ko matematika, EVA, desaigna, religion.